Kosina siku yane yaveha yaveha yaveha yaveha zaidi, je sike nasi ntaeire iyi tato iso alo kishe. Iyo siku yandoha sana kwa sababu iyo siku sankayodiwenjetu, iyo siku nateera vii taata nitue aluere sina, de kane teera vii oho da do ntonjonhe do wanankereka nasime kotama jihitoho nendena vukanjire kwanza. Nensonda mweendole ekute okumule niini. Ne esinda donho alafu akaliere merya obhebhe osinsentwa hananje mgonjwa ambaye ni ngoani obhondi bhondigo <hesitation> akomanokatuke kanokokituti nevetu veve vesinhii taata akasonya nomuu obonje sana enhe simba. Simri kalama mheja anhantonto akagusu ahomelelio gachi manke ntampulalejiga una bhayongurareyondra naiko isimi. Iyo siku si iri nyimira tuku, makidri ndinkadoma batokeko kula jiga utusisi uri yitataniki ntostokora jira aho bhaila taata bodri jenge, neneva mbonya nakotochungera mlevii nekudenga kutenga kwamba nsusu aho bhasingra na ng'oobiandi. Basindo kabisa kotosamri na kutanda kwamba obho abha bhasimba onwu ntanta wabho neijinumu shekiiramu. Enhudharampero songo sana kenda siku iyo sina ang'wanii, sina hamu yovanokanava na tata tuhu kwasababu kira shena twere neene ni siri nalyela mlungu wane, ila cjaboha bwete ko bhaganga mwanoni ndo wako yeye tu aleko kintu konuke hamtu alala. kila muntu akuhiya. Mamura tanga kwamba naho isiku mumbwire mwe yako labda nateto osumbwe sana kwarene tu. <noise>